Biz birinchi uchrashganimizdan beri siz juda o'zgargansiz. Ilgari menga judayam ko'p e'tiborli edingiz. Har xil kutilmagan sovg'alar qilib turardingiz. Har daqiqada hol-ahvolimni so'rardingiz. Sog'ligim bilan qiziqardingiz, ahvolim, kayfiyatim bilan qiziqardingiz ishlarim. Hozir esa siz deyarli menga telefon ham qilmaydigan bo'lgansiz.